Oven wor enerum na yene, aba nna yene Nteh ndime mme onor ìnem-inem, Onor uremine oven ìbì ngum nsameh nsameh nsìgabe ímenima ke adorn ishiga, ndem mma awo inem-inem, wor eyack-eyack n̂dem, afaras nsa nsa oven wey arimne, nirem nne ke adorn nni yene îgbai-ígbai musu onor íremi'ne oven nsama, nsame good isennime ke adorn, aka igamebi eyeniwo nyerowo înje-ikpahann ntack ne oven jeni-ajeni agbor, ne oven mma jeni-ajeni ísheha, mme îsu îreme nna mme ísu îreme nna <hesitation> atta akomo íkpama domire, nyewe itukuhe atta akomo amang arem aven nyuguwor, anim ngekuje arenne oven ibi nsame, nsame íshigam go ísaninna ke adorn, may adorn'imagneshin, nta înshime ke adorn, mmeren ndia, nneme nneme nkum ngedem-dem we nep my anim ire, mmsui îgaha onor urem ne oven nne ke adorn ishi